Fa nagnigno mo anaha isaky tsika ndeha ividy raha ana misafidy raha lafo fogna tsy haignao oe mafy tô ny vola toé mafy fidiran'ny vola toé tsisitsitsigna mba tokony oe misy fotoana mba ilay lafo misy fotogna mba le môra fa tsy lafo fô e afa tsy aiko ke ataoko ana tô é.